يعني حيواني المفضل هو الخيل? <hesitation> انا كتير بحب الاحصنة وكتير بحب الخيل انه بيكون شكلها هيكي في عزة في جمال اكتر حاجة بحبها الخيول العربية بحب كتير رياضة <hesitation> ركوب الخيل انه نطلع نركب خيل ونجري هيكي في الصحرا او حتى في الطبيعة الخضرا بيكون الوضع كتير مبهج وكتير مفرح وجميل.